Laymaaru e wodi banye-banye e Kaya felle-felle dowroje, e wodi jamdi, e wodi ɗon to un jogooto, e jamdi ɗun zugoto, e wodi jamgel gongel e ton dow.